Kan karansi imun danga kan kal huna tin kan exchange na thuze tsu faasu benga kan kal. Nga benga kan kal trul o ni tsu hei airpoda tepo hea. Exchange na huna umtina khata kan baka nga kan karansi kan ka penga le. So amun suppose Amerika kan baka la India karansi kan. India karansi kan exchange huna hea. Karansi kan penga kan. So amun consume tekan prezawaan niyo te dolar agin peto na niya. Hatiaan te ni.